प्रए जि हेतु अन्ग् खोन्सि लोस क खदन्ग्, एरुत् लिनौ है। किन्तु अन्ग् बन्सिन् प्रेफेर् खलम अन्ग् खिर्कितिन्ग् न जिरैअ। खिर्कितिन्ग् जिरैब मज इएमन् त्से खतिअ ज हि बै, मन्स्पेर्नि गेज रौ है, जिरैब थै पिर दिग्द ज इअ, गौपो कुन बिद कन्ज सेत्मन। अन्ग् कैन्य खिर्कितिन्ग् जिरैनिअ बन्सिन् मजन्ग् ननि अन्ग् सन लनहिअ। अम् प्रए सेकेन् खतिअ ज हि बै, खिर्कितिन्ग् जिरैब थै निन मजन्ग् मजन्ग् सिनरि प्रकुन ऐन है, दुन्ग् पन्गन्ल ज गहि सिम्नु हुर ज न्ग हजे, देइम, देस, कत्सिकोबो नुन मुन र त्सो मैन नन्ग मन्से विएव् नैन है। अन्ग् कैन्य अन्ग् बन्सिन् प्रेफेर् खलम मन्स्पेर्को है, बुइन ब बेलेबेलेक् जन है, किन्तु अन्ग् प्रेफेर् खलम कि विन्दोव् सेअत् औ है, विन्दोव् सेअत् को लनहिअ बन्सिन् प्रेफेरब्ले जगन् अएरोप्लने औ है। अन्ग् दबु बिकुन् प्रेफेर् खलम, ओनौबु, बिकुन सन कि अन्ग् विन्दोव् सेअत् कोन, बन्सिन् अन्ग् प्रेफेर् खलम गुनुन है।